komiði sæl við verðum á svipuðum slóðum og Kastljós í kvöld og ætlum að spá aðeins í hrunið á föstudag og laugardag stendur h í fyrir risastórri ráðstefnu þar sem fjallað verður um hrunið frá ólíkum sjónarhornum meðal annars

Guðmundur Oddur Magnússon þú ætlar að fjalla um það sem kalla má myndmál búsáhaldabyltingarinnar já þetta eru hlutar úr safni það safnaðist mikið saman þessa febrúardaga tvö þúsund og

að leita innan gæsalappa að myndmáli þá er maður að leita að einhverju sem er ikonískt og

þarna var þetta allt

ekki stöðugt allan tímann

mikið sjálfur þetta eru ekki bara mína ljósmyndir

öllu sem ég komst yfir ég er með nokkur hundruð ljósmyndir

fyrir adrenalíni og það var ekki leiðinlegt að vera

fyrst og fremst sem ljósmyndari allan tímann og hélt mig

þá eitthvað munstur að teiknast upp einhver rauður þráður kemur fljótt í ljós að þetta eru ekki nema kannski fimm til tíu flokkar

element sem eru ekki svo mörg

alltaf sömu elementin sem eru sem eru sýnd og það er gaman að sjá munstrið í þessu eftir á

íhugunarvert þarna það að þetta sé svona sjálfssprottið en samt

sömu þemun þýðir

við erum raunverulega þegar við notum

hvaða tilgangi sem er hvort sem

þá ertu búinn að kaupa myndmálið löngu áður en vitsmunirnir komast að til að vega og meta

að skoða þetta eins og eins og menntaður maður eftir á en þú ert löngu búinn að grípa þetta inn í undirmeðvitundina alveg hugsunarlaust Bergljót

ferðamannastraumsins hvernig tengist það hruninu ég er að tala með Guðrúnu Steinþórsdóttur sem hefur safnað varningi sem er framleiddur fyrir ferðamenn í tæplega tvö ár

við tökum

úr því safni ákveðna hluti reynum að að greina

okkur þeirra spurninga hvað af þessu eru gamlar hugmyndir sem er unnið áfram með eftir hrun og hvað af þessu eru nýjar hugmyndir

hafði hrunið einhver áhrif á ímynd okkar og þá ímynd sem við viljum kynna öðrum að hún hafi breyst það eru lykilspurningarnar hjá okkur geturðu sagt grófum dráttum hver niðurstaðan er hafði hrunið mikið að segja hrunið hafði ákveðið að segja að segja en í grundvallaratriðum hvað getum við sagt um áhrif hrunsins á menningarlíf landans þarna rétt eins og í hagkerfinu

var þetta menningarlegur vendipunktur já að því leytinu til að þegar þegar Geir segir Guð blessi Ísland þá var allt klink og Bank statt í

sýningu og vel að því staðið í hálfgerðum

borið í bæði skáld

með Nýhil útgáfunni og klinki og banki og það verður að segjast eins og er að það eru ekki nema tvö þrjú ár síðan við þorðum að opna tuttugu og sex þúsund mynda safn úr klinki og banki

einasti hafi tekið þátt í þessu var samt eins og samviskan væri þess eðlis að menn

þóttist enginn hafa verið þarna eftir eftir hrun og vildi

ekki að það vitnaðist að það væru til myndir af þeim Bergljót hvað segir þú það urðu ákveðin hvörf að því leyti að Íslendingar fóru að gera aftur

Íslendingar fóru að gera aftur það sem þeir höfðu áður gert konur fóru að prjóna og stunda handverk í stríðum straumi þær fóru að taka slátur sem þær höfðu

áratugum saman og handverkið blómstraði mjög mikið eftir hrun

gerast að á síðustu handverkssýningu þá voru fyrst og fremst fyrirtæki sem

vöru en ekki einyrkjarnir sem voru áberandi fyrst eftir hrun þannig að að við þurfum kannski líka að greina eftir að ferðamannastraumurinn fer að skila peningum inn í landið þið ætlið að fjalla nánar um þetta á fyrirlestrum ykkar í Háskóla Íslands um helgina

á heimasíðu háskólans kærar þakkir fyrir komuna Guðmundur Oddur og Bergljót Kristjánsdóttir þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl